Lafa manao any mail business io koa, ny fanaova azy zay asianao heky fampafantara ny ainao, bakeo tsarainao fa anao dia ma-mi-representer ny oronasa iasanao, bakeo tsarainao ny votoantondresaky tokony hataonao ao, vitanao zay apetrakinao ny fisaora sy ny veloma agnaminy.